Inyi nichivukia thaikumi na imwi na nuthu, nikamvukia thaikumi na imwi na nuthu. Chifuma bwang'a nilolie bwang'a yakwa kindo kicha nivikie kindo kicha naileleo ilo bustani vakoro uko lubwang'a. Rurudohururia kammaliho nichivuka nighende ena ibanda yakwa ya nguku irughulie nguku takwa. Ntikulie ntinike kijo na ikirike mna na mringa nimthinike nkamfuma ho nchiwia nyu- kenyi niingie nihendue mthaki wakwa nikave, nikava mthwaki nchi kuthamba. Male kuthamba chikaninywe chai, ninywa chai nichivuke hai- nichifuma nighende na ndima takwa tingi. Ndima takwa tingi nchiira handu kwaka handu ha thaikumi muda wakwa hema nivokia thaa ikumi mpaka- mpaka kyavuko wahu ikihandu wo thaa tano niighwie nyumba kokwa nai ni- nilae. Handu ha thatano kuita kio ndio nchi laa.